أعتقد إن دراسة التاريخ لها فوائد كبيرة، التاريخ يعكس تجارب البشرية، ويعلمنا عن الجضايا الاجتماعية والسياسية، نحن لما نعرف عن الماضي نفهم الحاظر بشكل أفظل ونستطيع نتوجع بالمستقبل، كمان دراسة التاريخ بتعزز التفكير النقدي، وتساعدنا نكون أكثر وعي باللي يحصل حولنا.